Kan khayyaroni fi alga nadum mashur hadi mine kula biʼerfni akher lai walla alga azka nadum, yani nadum zaki inda faham aktar bakhtaar alga nadum zaki, finshan annam azzaki bifidannas almaʼaya, wa bifid bafsa wa kan waga fi mushkila kula biʼerif kef bimuruk mina, amma bikun tilga nadum mash-hur haw tigdar tiga lek fi mushkila ma tigdar.